التعليم مهم جدا للمجتمع، لأنه يفتح فرص التطوير، والنمو، من خلال التعليم نجدر نحل مشاكلنا، ونبني مستقبلنا <hesitation> بشكل <hesitation> أفظل، ونطوره أكثر من <hesitation> البلاد ومن مواردنا ومن حياتنا الاجتماعية والثقافية، وتكونوا أكثر على مستوى أكثر من رقي <hesitation> في العلم والتعلم. <noise>